दक्षिण अफ्रीका को इतिहास संघर्षो और से भरो भाओ है। उन्नीस सौ अड़तालीस मा नेशनल पार्टी ने सत्ता में आकर रंगभेद की नीति की शुरुआत कर दई। उके बाद उके तहत काले और गोरे के बीच भेदभावपूर्ण कानून लागू हुए गए हते। ई नीति ने काले नागरिकन को आधारभूत अधिकारन से वंचित कर दओ। जैसे कि शिक्षा स्वास्थ्य देखभाल और मतदान का अधिकार। यह व्यवस्था पूरे देश मा विभाजन और असमानता को बढ़ावा देत हती। हालांकि की रंगभेद नीति के खिलाफ प्रतिरोध भी भाओ जिमे सबसे पहले प्रमुख नाम आत है नेल्सन मंडेला को। मंडेला ने उन्नीस सौ बासठ मा नागरिक अधिकारन के ले संघर्ष शुरू करो। और सत्ताइस सालन तक जेल मा रहन के बावजूद उने कभी नही अपने संघर्ष को नई छोड़ो। उन्नीस सौ नब्बे मा मंडेला को जेल से रिहा करो गओ। और उन्नीस सौ चौरानवे मा दक्षिण अफ्रीका ने पहली लोकतांत्रिक चुनाव आयोजित करी। जिमे नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति बना दओ गओ। मंडल की अध्यक्षता मा रंग भेद को अंत भाओ। और दक्षिण अफ्रीका एक नया लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गओ।